Petut ni ki mapaipachi ko petut ni kiiput kariit nyu akorarakchi ainet, akorarakchi ainet, koip kosut peek ako akoi ole loo, ako kariit natok kokyaale rapinik che chaang, ako rapinik chotok kii kokikakiil kei achenge sanyor, akoora ko ki petut niki makararan ki kataune kong'ete asupuhi, kokiroponi, ak kelecho atepi ale nga- ng'awe- awendi, mait oret kochapaita karit kounotok, ka kakimakikenu kole sapos ikas ng'alyot ne kakimwaun si sokosikchi sokokooni kaperuret ing' tai, amu kaperuret ko kokonu kotaretin kaperuret kota koparun kole karani koya ni tako ko ing'iro ne nemasapos keyai.